ḏol ḥaḍam na yi tsu kainí tanpoa niha, kainí bó tsa'angin. Inksam tia txatái kan pehu na ḥaḍol na kan neibókshi na ḥaḍam na kan niha. Kan ḥaḍam hu na iyan, txatái ka in kan omdáni danlam tóorániya. A tsa'angin hei kan na thóku na típo na thók zába. Kan ḥaḍam, kan ḥaḍam tói na kan nóle pátú, kan dóodáni omhú na kainí típo kan ḥaḍam bóka. ḥaḍam kan omdáni típo kan ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍol na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibó ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neibókshi na ḥaḍam na kan neib